איך- קודם וואלט איך מיך באגריסט און געזאגט א גוטן, וויאזוי גייט דיין טאג, <hesitation> מיין טאג גייט גוט. איך הייס אזוי און אזוי און איך וויל מאכן א אפוינטמענט ביי די דאקטער און פרעגן ווען- ווען איז א גוטע צייט פאר אייך, ווען איז א גוטע צייט פאר מיך און אזוי וואלט איך געמאכט די פאון קאל. נאכדעם וואלט איך מיך באדאנקט און אראפגעלייגט.